Maro e sakafo mampatazaky, izany hoe mampitombo gn'hery zany, ohatra amizany de titely, akoatrin'e titely ronono, akoatrin'e ronono vary, akoatrin'e vary <hesitation> hena, ireo aby zany e sakafo mampatazaky.